Eh yani bu ghi ndaka ɗa khin yani bu muna ummau kayana’a muni bu lthaɗai muna lthaɗau lthaɗi wi muna lthaɗau, muna lthaɗa zuna muna lthad’a shinkafai muna lthaɗa madarai muna lthaɗa ʒuwai muna lthaɗa <noise> zamana ghen we’e mun tighisin ba muna pau, muna pula ithavi ti wulthani ko hyi ndakhi ɗi makarantai ɗin yani bu hyi ndaka umma ya fakau kunyani can ba ghi ndaka kiyau muna muc’a’u mun Pulthin yani bu hyi ndaka Ummau can ba muna tau can ba ti tahyiyi tan ti suwiyi ɗi ghanfai rizz. Ɗin ƙamani khin can ba muna bughu si. Ghani ga ghi ndaka ƙhina muʒai khin can ba ghi ndaka lthayau munamuchau mun ndaka mun pa jani bu ghi ndaka ƙhina yuuwi ghi ghu ndaka ko ginna ko ga ghi lthaɗai, kai hyi ma mun yamann ɗin gha Wulthani khin lthin ba <hesitation> khin yani bu muna lthaɗa ba muma lthifusin gha w’e ɗin gha yani bu muna ummau ghani dai ca lthaɗai ca gha paltha ca baran layani ca ghuni muna tsika civani khican ba muna gyisau khin can ba muna umma yani bu muna ummau ɗin gha yani bu muna ummau kgin yani bu muna lthaɗa ba muna ummau.